ذات مساء اكتشفت صياده مسنه زجاجه تحتوي على رساله وفتحت الرساله ,واكتشفت انها رساله استغاثه من شخص كان مكتوب فيها انه على جزيره وما في احد يوصل له ما لقينا ,بعدين طالعين الصياده المسنه بلغت السلطات واعطتهم الرساله وبداوا يبحثون عن الشخص الين لاقوه علي الجزيره.